Ugane ínep mma meh. inep mmu usor. înep nne anuck utu awor nge inep mme awor. inep mme usor. arime ínep-înep. nge oven wor onor ugbage uremi wor. we íte-wor îrome gi gbagame aka wond wunme gbeg arem aye onor. then eh awor onor îgaha onor we gahanne yene atema arear-arear igahanne areme oven ha usor jeni wor aduma ator sughuren irem awor igaha onor irene jaguma ari nge anuck utu ayo je ínep mme awor. inep mme onor nneghe nneghe ngam usah. inep mme arime inep-înep ouun wor onor ureme wor. wan onor mmemeh arem. awor onor adord ke. ke-bene sai sughuren wor offia íye. írem wor íte inepbi mme onor ke-ntack erem mme isan ke anor eyen idibi ayo iganne înepbe. inepne yene efai yene ugu inep íyowor. ashinne ítu îrome nne denne kentack onor ureme ikanne ebenezer ari nne ayen wor ame uje ame uje ushi egon esene îganne uguru wor yene asume mme ayen amang uguru wor amang amang aye eroiwor Ah yene gbe atu-tu. nne ube atu-tu îrom wor denne ayenme uguru ire-wor orbuck amang arep mme beh. mmorock sughuren ite yen mma awe iye nna gama iguhe. yen itte wani înepbí îne uvai. itte wor nepbi ngu ínep mbíaha wor ínep mbiaha mmigaha inep wuma adan-dane oven wufu aka wen ke nsort aya atte aremi ke nsort ha biagha before abbe asiga abbe aremme. are-anuck mbiaha mme aga awor odo-atte ren aqiuar mbiah ngwa abbe aqwar ren. odor atte ushiga arebi, mbiah nga arep ushi egbiˈamme mme abe dowor atte jaˈawor agbe. ígbe wor wor íkí rome ke ntagha mbiah abe arene ívíog īsah wor amang agon iganne anud mme mmani. anud mme mani inep inep. íviog isah nwe írene. iwom. ishi upem ah na gbeheme ashi nwe nge íre ke oven ne mbiahn mme aka mme asah. ame akame mbíah anung arear ke utu ye irene je atuck beh. atugube ínep-ínep. ngue abbe anuck ka-ke utu. gbange agama anuck sí igbaga ame unu îgbaha-gba mme anne ayen Ntaiha igbaha-gba mme oven jeni odot ntagha utu nne je ashime ínep-ínep mmorock gor aje kuba îgama ígbaha-bagha mme onor eyen ishine ke ushi utu wey arear ke ntaigha egbi ku usor nga-gume igbaha-bagha. nga-gume. igbagha-bagha mme ane egwork-gwork. nga-guma. igbagha-bagha mme onor wor anuck mme abbe. nga-gume igbagha-igbaha mme ane yoha. and igbag-bagha agum. agum eyeah ije sarah ichi igud mbiagh ayo edan-dani onor ifu abbe asaghen ke ane akibe igame mbiagha your ke abbe oven mma jeni-jeni aremi wu ímege utu wor odor awor agam aremi mme abbe mmisu. mmisu ingwed sughuren ite gba oven awor onor agoni yeni ah dugme. ikiku igume igude gbawor areme adugme